نعم من المهم متابعة الاخبار، لانها تبقينا على اطلاع دائم بما يحدث حولنا، ومن م- يعني من مميزاتها انها تعزز الوعي العام <hesitation> باتخاذ يعني قرارات مستنيرة وواضحة وقرارات قوية، لكن من عيوب الاخبار انها تسبب القلق والتوتر خاصة اذا كانت سلبية.